गुरुवार हफ्ते का चौथा दस उसको। यह के लोगुक अलग अलग बात रखो। यो हफ्ता के बीचोडा आओ करीब हो यो हफ्ता समाप्त आने के उम्मीद बिचो का आओ यो मुखे गुरुवार के बारे मुझ सोचनक असबे विचार आओ।